Lafa miampiraharaha resaky karama io zany e, voalohany da mila mitady karama antonony amin'ny toera izay hisy antegna iny, rehefa avy eo amin'nizay da mila lazay ny faniria amin'ny karama ary atao porofo mihintsy io raha io, da farany tazomy ho matihany sy vonona amin'ny resaky